﻿डेनिम जैकेट होगी डेनिम जैकेट में अपन वर्जुअल पहन सका। उमें थोड़ा स्टालिन लुक आवे च ऊके बाद लीडर जैकेट होगिलदर जैकेट स्टाइल में भी कम आवे च ओर ठंड में भी कम आवे। च हिसाब से बढ़िया रेवे लड़ी जैकेट और बम ब्लड जैकेट ये ठंडी में काम आवे हवा ना लगे और ब्लेजर ब्लेजर भी काम आवे च कोर्ट हो गया कोर्ट गर्म रखने च सर्दियों कीजकेट होवे छ जो बर्फ वाला इलाका में कम आवे च शिमला फ्लिप जैकेट रेवे च जो कम सर्दियां में कम आवे च।